ذات مرة، عُثر على مفتاح يمكنه فتح أي باب فذهب صاحب هذا المفتاح <hesitation> و أراد ان يفتح باب الجنة <hesitation> اخذ هذا المفتاح معه و قال عندما اموت <hesitation> سادخل <hesitation> ساريد ان ادخل الجنة و افتح هذا الباب و كل من يروي له القصة يضحك